<noise> a na nchithon a na nchua tarexa taxina ndithon xra xrani nguji o sea <hesitation> osea taxina thiu tha chrin xiruni ro pero <noise> a nthi tho xra xro'on ni nison thi thuen na tjexi na xruaya thjakjua ni <noise> ithexina'a bien que thjajua ni runda tsajua ni ocho horas jni hora yaa sejua rusi ni pero the xina thjon hora nisun yatu hora yo tjajua n'i ruaya o the xi tathandaxi na tjajua ni na <noise> exina chua'a thajua ni <noise> xe'e ni yaa uthachrin nguya <noise> pero ja'an na jo'on yatu hora.